Gny mba haiko amy tany misy anay tiky aloha zany da gny tamatesy, concombre, gny votavo. Regny zao mana gny fotoany vo misy fa tsy isanandro.